To̱o̱ ubluta ee verezoi ee gweri-rət, e’ yerezoirot ni e ge̱'enak ubla riina ra’ <hesitation> se riina ra’ se’ mana galum, se’ se’ dam, se’ tark se’ se’ gotuz, se’ dokt, se’ múúz, se’ se’ ya'az, se’ ya'az naa se’ tāāu, nāā se’ riina rai kəsəpu ri <hesitation>